افضل طريقة أن أنا انهي بيها يومي أن أنا انهي يومي بدري واكون أن أنا مخلصة كل اكترية الحاجات اللي ورايا عشان اصحى الصبح ميكونش في ورايا حاجات كتير في ترتيب اهم حاجة البيت و أن أنا اخد دش واغسل سناني وبعدين اقعد اخدلي وقت كده عشر دقايق ربع ساعة قبل ما أنام أن أنا أعمل الحاجة اللي انا بحبها قبل ما انام